Ora min ta'bí kato min ataj 'ngo ngwii tukuá konoo min si ta'bí kato chi' si taj ni tunj ora, sani nga ba 'ngo sun ató 'ngo si ka'anj ora nej un'un' ora nej batan' ora nej sani nga ba sun min nga nitaj sun ni bé ato sa', tunj ora ni nga ro'min kuan' ni ni si katoj kwi' ni ro'min ba 'ngo ne'ej 'ngo ne'ej 'ninj, nga nanun 'ngo ka chi' ni ato ta ka ka'anj ni sé si riíj kato 'hia ni, sisi ato 'ngo ka ba'ninj nachikaj taj ka ka'anj ún ni ta nin' nun maan ro' 'hiaj nej sin' lí ne'ej ta 'hiaj ni, nun ri' kato ro'min 'ngo si ataj 'ngo ataj nej tunj ora nej chi ora nej, sani sé si ri' kato' 'hiaj nej sin' 'nínj lí ni ta taran' ta min 'hiaj ni sé si ri' kato'.